أنا أفظل إني أجظي الرحلة مع شريكي اللي هو زوجي <hesitation> لإنها تكون لحظات فيها تجديد لل- للحياة، تجديد للمشاعر <hesitation> كمان بتكون فرصة حلوة إنه نعبر عن مشاعرنا وحبنا لبعظ، إنه لو في ضغوطات حياة، لو في مشاكل إن إحنا نتخطاها مع بعظ <hesitation> كمان مشاركة ال- الهوايات مع بعظ.